Ntaa nkoó di e ne kɨtɨ i ntéka dunku kɨtɨ inantava ntaa nkoó di kɨtɨ iaꞌa ne ne iini ko kɨtɨ ne kɨtɨ tiꞌi ña tiꞌin ñá ne kɨtɨ hi ngá ne cika tɨ dūnkú i katɨkɨtɨ hi ne kuaꞌa kade váꞌa tɨ taká tɨ ne dunku nákií tɨ nɨꞌɨ kɨtɨ nte ntéꞌɨɨn núu ne tīꞌin ña ché ne xúꞌun ñaꞌkui kɨɨni tɨ míi mí i xɨꞌun ne duko kɨtɨ kkiikáꞌi tɨ kɨtɨ nekɨɨne ɨɨn skú cɨé ne īó kɨtɨ takaꞌ ɨn loo ntívi i kɨtɨ ne inakaꞌ ña taan dúvi kɨtɨ chinga ɨ hi ná ne dɨ kantéka tɨ dunkú niɨ na ió taká tɨ i taká tɨ dɨ kalávi dɨ knakɨtɨ chi ngá ne taka nákīí tɨ vētí kɨtɨ xhinga neé ñáꞌa dañu u én loké ne kɨtɨ láa che a ne ú énu tɨ́kainúu tɨ dɨ i ī nvevi já ne īó ɨn nei láa nevá thsi dāñú ne tɨ va thi dañú tɨ i míūveítɨ ci dɨ kadañu tɨ i mete míi ntɨ́ni ne duko kaí tɨ ntɨɨ di kaí tɨ īó ne tɨ n ñaꞌa dañú tɨ ñaꞌa dañú tɨ vei kaꞌinúu tɨ kainuu láa chá ne kainúu tɨ. Kainúu te ñ taka inakaꞌan ko chɨ ne dun kunákií tɨ te i ña nakadē váꞌa tɨ taká tɨnganakií tɨ ne ktɨ ña lóo tē xá nekɨ kɨɨ a ne kúñū teꞌunaca i tɨ ne ne kɨtɨ íntoo kaa neékɨtɨ nee tíꞌin ñá i vii tiꞌña á ne ña xúꞌun i xúꞌun chí nace i tɨ́ vi láā chɨ é ne tɨꞌɨn ntáku ci naga itɨ ɨ ngahiꞌí naca i tɨ tɨɨntáku ci vi ñanɨ dɨꞌchɨ nage i tɨ veti i tɨ ne duꞌnga kueꞌxɨ tɨ dɨ tɨ ne d kā vimii kueꞌetsi aneíko sa váꞌa nántio ka ítɨ i d ka takaénakaank o tiꞌinña chá ne xúꞌun nko vi ñanɨ dɨ̄ꞌkaít vrti uén i tɨ́ ne dkuo ɨꞌkɨtɨ xhí ngá ne dun ku nákií tɨ.